“खुशी” शब्दकि बारेमे सोचतपेति मिर दिमागमे पहिलि बात कहोक तृप्ति, शान्ति और सकारात्मक भावना आत हए । खुशी कहोक एक आन्तरिक अवस्था हए, जो हमके पूर्णता और सन्तुष्टि महसुस करबात हए । जा भावना ऐसो समयमे उत्पन्न होत हए जब हमके जीवनकि तमाम पहेलु जैसेकि प्रेम, मित्रता, सफलता या सरल हाँसीमजाकसे प्रसन्न हो होत हएँ । खुशी बाह्य परिस्थितिसँग जुडो हुइसकत हए, जैसेकि अच्छी सफलता, कोइ मन पडनिया काम पुरा होनो, या दुसरेसँगकि अच्छि सम्बन्ध । पर जा हमर आन्तरिक सोच और भावना फिर हए । कोइ आदमिकि ताहिँ खुशी भौतिक जिझन्कि माध्यमसे आत हए त कोइ आदमिकि ताहिँ मानसिक शान्ति, साधना या आत्मसंतुष्टिमे आधारित होत हए ।